<noise> Da kor bi <noise> ewɔ mber a abɛsen kɔ <noise> nkorɔfo bi kohun saafee bi a <noise> na otum buei pon biara. <hesitation> Wohunii no wɔyɛɛ hɔn adwen dɛ wɔdze bobuei owu ne pon ma wɔaka akyerɛ owu dɛ mma ɔmmba mmbɛfa hɔn bio. Wobuei na owu bisaa hɔn amandzɛɛ hɔn no kwan do wɔbɔɔ n'amandzɛɛ dɛ wɔpɛ dɛ ɔno owu ofi hɔn abrabɔ mu korakorakorakoraa. Ma ɔnnyɛ n'adwen mpo dɛ ɔbɛba abɛfa hɔn biom. Owu bisaa hɔn dɛ adze a wɔhwehwɛ a nye no a na wɔka <noise> dɛ nyew. Ɔse dɛ dɛm dze ano dze wonkosie saafee no wɔ beebi a hɔn ankasa wɔhwehwɛ mpo a wonnhu. <noise> Nkorɔfo yi somaa abrafo ma wokosie wɔ kwae mu koraa a <noise> ofitsi dɛm aber no <noise> na obia nnwu wɔ kurom hɔ biom nkorɔfo yi enyi gyee. Mber kakra guu m' bɛyɛ mfe eduonum na dɛm aber a wohuu saafee no nkokora ne nyinaa da ho a da hɔ wɔtse ase. Hɔn - ɔnam dɛ wonnwu nso ntsi na obiara annwo afei kurom' hɔ fo nyinaa <noise> mofra nyinaa adan mberwa yar abobɔ nkorɔfo wogugu dee m'. <noise> Ekɔ ebsua fie kor mu a yarfo nko. Afei dɛm aber no na woenu hɔn ho wɔtsea m' wɔ hɔ frɛɛ owu bi a owu annkasa hɔn ho. <noise> Asaase no obia nntum nndɔw do <noise> nnya edziban ndzi. <noise> Iyi na a owu bae na obeyii no ho e- kyerɛɛ hɔn dɛ nsɛ siisiara hom ehu mo ho mfaso dɛ obiara ennwu a <noise> hom besi dɛn abɔ hom bra merekasa yi na ɔnoara oekeyi ne saafee n', ɔwɔ tum ntsi oehu beebi a ɔwɔ <noise> na hɔn a wɔwowɔ hɔ a wɔyar nyinaa ɔfaa hɔn nyinaa kumkum hɔn mma hɔn na hɔn mfe susuar kakra no <noise> wɔwooe hyɛɛ kurow ne ma.